स्पेन एक ऐसा देश औसो जस की संस्कृति बहुत ही अलग और अच्छी हो असकी संस्कृति मुझ रोमन अरब और यूरोप प्रभाव देखंक बेटो। स्पेन मुझ अपनी कला और इतिहास और भोजन के जीवन के मजे लेने मुझ हो।